ס'דא אפאר חיות וואס בלייבן מיט איין מעיט די גאנצע צייט פון זיין לעבן, ווי צום ביישפיל די אדלער, אדער די ביבערס און מייז און ס'זייער גוט ווייל זיי דארפן נישט א גאנצן צייט זוכן איינעם און אויך אלפט עס אין עסן.